Anemwenge hansefule mende shentu cha kwanza talendondi sabuni ngenyeno wakingauti panga si mfuli miende anangesini sabuni ndangefuli miende ninaloli sabuni napata basi naanda imyenda nikusanyi miendeno na fita naitulika panzi nalondi ibeseni pili na manzi, inaa njukufula ngidie da meti suile po na manji mete swelo chamboi ininganshefule na matelu mmanze <noise> natelu mmanze yanjupa kisabuni kunyunta kunyuntaonga onga kuika, kwenye kuita inga onga huika ninalo isabuni iweno ina chilia fiti sabuni ya fiita inflaka sabuni ya kwe chiili inafule sabuni yakwe chili basi liya tatenasuza sijui naanika alimienditi sweka.